نعم الفن يحسن من المجتمع، يحسن بطريجة إيجابية من ناحية إنه يغرس داخل جلوب المجتمع <hesitation> بعض المبادئ، وال- حب السلام، حب الأمان <hesitation> يكون <hesitation> يميل الفرد للسلمية، يميل إنه يبحث عن الهدوء والسكون، الإطمئنانية، كذلك يبحث عن إبراز الشيء الجميل داخل المجتمع.